<noise> nejel rochb'laal chemo qb'anla' ri este ri tib'lil mu chemo qb'anla' este ri ak' rech tib'lil este uche' ejuun jun chemo rochb'lal are ri ri ak' prya'l este i este nab'ey este este qb'an este qyapon ri t'u'y ruk' ya' chwoch q'aaq' i tek' chi qya'qaj ri ri ri tia'j rech ak' qya'qaj <hesitation> atz'om i si k'o che mas tyaqaj i ya taq chaq' ri ya jroq tcha'jik ri ri ak' qyaqaj saqrwoch <hesitation> i derepent k'o che mas este qyaqaj chpom ya taq choq' chik qtij i ju rochb'lal chik este chemo qb'an ri ak' <hesitation> <hesitation> qb'an este pwu aceite kepla pollo dorado i <hesitation> qloq' ri ak' qch'aj i tek'chi' este qkeb'saaj qyaqaj este atz'om <hesitation> chriij <hesitation> tek'chi' este qya'n ri xarten chu q'aaq' ya taq ya taq ya k'ten ri xarten wu aceit chpom xarten ya este este qk'owsaaj ri ri ak' chpom kin kin soq laj arin rech este k'o che xtyok chriij rech tel este mas che mas che tz'inik xtelik ri tia'j i qyaqaj pwu aceit ya taq ya qka'yij ke ya choq chik este qesaj i ju rochb'laal chik chemo qb'an ri ak' este <hesitation> pepian <hesitation> Qchaq'saaj ri ak' tek'chi' qyaqaj ri ri <hesitation> este no tek'chi' este qwtz'oj ri rir rkunalil kumo are' ri iik ri pepitoria ri ajonjolin ri este cebolla tomate qyaqaj chriij i na'l qwtz'oj tek'chi qke'j tek'chi tqyaqaj chriij ri ak' rech este <hesitation> ya ke ri' ya qka'yij si xtel tzetz mu xtel ya' tek'chi' xtqyaqaj mas ya' chriij mu mu mu k'o kraaj q'oor chik chriij